पेन्सिल हे एका साधेन बरोवपाचे साधना आसून ते कागदाचेर डागा सोडपा खातीर। मुवा आनी नाजुक असेन ग्रेफाइट घाबेयांचो उपेग करून काम करतां। हे कसे काम करतां ते पलयता। ग्रेफाइट हो एक घाबेयांचो भोंवतानी लांकडी आवरना आसातात। ताका लागतूना ताची रखणां जातां आनी ताका धरपाक सोयीचें जातां। पेन्सिलाना बरायतानां वा रेखो कडातानां ग्रेफाइटाचो घाभो कागदाचेरा घांसून एक वेगळच चिन्ह उरतां। ग्रेफाइटाचो घाभो मुवा आनी नाजुक आसात, देखुनां तो वापरतानां तो बेगिनां घांसून वाटा। पेन्सिल धरेंचें दावरपाखातीर वेगवेगळ ति धारधरा कराची पडता, जाका लागतूना ग्रेफाइटाचो घाभो छद उकटो जातां।